عادة أحرص إنه أصل مبكرة لمواعيدى مع الأصدقاء ،وأحب إنه أكون جاهزة وأنتظرهم في المكان هذا يعطيني فرصة لأستعد للقاء، وأرتب أفكاري، كمان إنه أحيانًا أحب استغل الوقت وأقرأ كتاب، أو أشرب قهوة ،قبل ما يصلون ،وبالنسبة لى الوصول المبكر يعكس الاحترام للوقت والجهود اللي يبذلها الآخرون وما أحب إنه الشعور بالإستقالة ، والتوتر لذلك أفضل إني أكون هناك على الموعد.